<hesitation> Biby <hesitation> mandry <hesitation> amin'ny rirignina zao: <hesitation> orsa, de taj- tanjona ananjy amin'izy le mandry mandritra rirignina igny a kamo izy hivoaka satria mangasiaka, de amin'igny koa izy a afaka magnafana vatana ananjy a satria izy sy mihesikesika si izy mandry akeo de mafana izy akeo